Ama xaxkayiw pus lak- lakgtsinkgoya ekitnan tu anankgo nak katuwan xliwakga tu wa- wakax tsama sekget pus xkayiwa xa tsama <hesitation> tsama arbol xla laxax xl mandarin, xla kapuneus osu xlasek, para pukskak o kape, xmakgen kape mayak xax kayiw, sandia xkayiw, pepino xkayiw, xukut lakxkayiw xla, chono chono xliwakg kgestinin tsama sipi pus nalakgtsin xkayiw makgati tasu chu xkayiw xlekgalhnuntsa chi atsa wilakgo sipi pus lakxkayiw chono kiw lakxkayiw xlipaks, i nanuntsa lha kawau chino mini sayin, lha lha wamakgo chuchut antsa lha lha kitayama chichini pus lakxkayiw wonkgo tsama tij- katijinin no chiwiy xkayiwi wonkgo porque jatu talama chichini porque manchu kaskgekgne wi, tsamalhi xkayiw, chono ama ki banderakan xkayiw leen chono kawau no paratu tu- pulakatunu liwa. Lokg xkayiw, pukskak xkayiw chono tsama taltsa xkayiw chono <hesitation> wi- wi slalak na xkayiw tu tanunima tu waninikan xkayiw, chono tsama waniparakan, kalam wanikan xkayiw, chono tsama tu wanikan kgayam wanikan na maxkayiw tsama kgayam e nanuntsa luw wi tu tsa xalakxkayiw luw witu kgalhekgo xkayiw <hesitation> nanuntsa atsa wi lha xkayiw lipaxikgokani chik nanuntsa puskuelo wi lha xkayiw lipaxikgokani i nanuntsa wi ti xkayiw li lhakganankgoni porque tawankgo chu mat lilakgatit tsama xaxkayiw lhakgat, chono tsama chamakxkulit pus kgalhekgo pus tanu- tanunima xa xkayiw, tsaman chamakxkulit, chono wilakgo kapsnat- t tsa xalakxkayiw, xalakxkayiw kapsnat cho- n silla wi xaxkayiw silla, tsama tu xa plastic, cubeta, xa lakxkayiw maakgot, xaxkayiw makgot chono